هو، رښتیا هم، دې ورځو کې ډېره بوخته یم او فشار راباندې زیات دی. کله کله داسې احساس کوم چې وخت کم دی او کارونه ډېر دي. خو زه هڅه کوم خپل هدف ته ورسېږم او مثبته پاتې شم. ستاسو یادونه او ملاتړ راته ډېره انرژي راکوي.